الوقت حالي انه عم نعرف نحكي بالعربي وبالفرنسيه وبالأونقلي، اه صحيح قاعدة نتعلم في الألماني مع مساف معودش نتكلم بيه ف البيت، انا كنت أحكي عن اللهجات مثلا ناشوا ونتكلم بالمصرى زادا ناشو نتكلم الجزيرة خاطر ساعات نمشو للچزائر ونسو نتكلم بالمغربى، أقرت تونس يعنى اللوخات ديما نحب نت-ننتكل بيهم مع صحابى، أول حاجة بيش ن-نزيد نتعلم نتكلم مع صحابي اول حاجة باش نزيد أكثر ونمارسهم ومننساهمش.